Iya duka ke di paralu sifat sitar na baine sifafat na ke matua ta sifat na ke kitambagei napolopolotaharus duka na tandai manasu supaya sule ki banua den apa di kande tae di ali kande iya to maralo to mai iya duka to manarang mapaccingi banua sule ki majama paccing banua di tiro tae malimpu ulung tatiro lompo liu <hesitation> manarang iya duka mapralu sifat na jong kampung ta ke kadake sifat nana cerita di tau tu. <hesitation>